الأله عمرو مراح تكون عنده مشاعر، لأنو المشاعر هذي تمشي مع القلب، تمشي مع العقل، أما الآله هي هي كمبيوتر، حتى و راح تومر راح تمشى برا بلي عندو مشاعر، أما حقيقة مستحيل أنو تكون عنده مشاعر، لأن المشاعر كاين عد إلا عند الإنسان، الإنسان الحنون الودود الولود، هو لي الوحيد ليقدر يكون عندو مشاعر.